Who ma beje na isoko ma beje na erounu ozo me bero ta eme na mare mare ozo ma na yo ewho no oro dhedhe role ahwo ewho fano abe nyaze ozo mai na orro ziezi eghere ke eware sasa rro ozo na no ahwo ewho ofa golo no are nyaze te rue like eware woho unwe ma wo unwe no a je kpe imiye ma wu ehaa no are se okpe okpe na are ruei evao ikpe ikpekpe sesa are ru okpe ehaa okpe na okpe na a jo negbe ate noigbe no duo vo ehaa ne no ino ave iye ze a ve gbe khwe like udheze uru to are gbe ehaa ahwo imahwo awo ehaa ofa ehaa ofa buoba no are gbe erovie mari re ehaa rie ehaa ahwo ovie ahwo ahwoemete ovie na a gbe re gbe ehaa ehaa ovie na etevie ahwo akuakua A wo a wo eh a wo akpakua a te je wo ateje wo e ate je wo ehafa like opin etevie na ahwo atevie nare gbe opin a re gbe akpakua then ahwo eh urue a re gbe imahwo a re gbe imahwo ziezi a re gbe ikelike ahwo oranudhu re gbe uje are are gbuje a re a re gbe ehe ono a re se uthei a re gbei ero ehaa ehaa ehaa ehaa no ma wo na no a ma ibiru erio kpena ahwo igbu re jane ovie re gbe lohwe ahwo buobu ne sasano a re gbe no o lelei ehaa na rro ziezi yo arri omai fiho ahwo isoko no ma re tolo opia that is ma re gbe ehaa go ma bi gbolo epia kpehru ma je rako je epia ro abo je̠ epia ma re na omoma mai mare ru umuwou okpo na ke omama mai no <noise> ma rro zaroza ehaa na evao oke na tete mate je wo eke izuwo no ma retha ma wo izuwo ovovo mare thei izuwo ogwo mare thei izuwo izuwo evievie Iro ro ana re the izo ibedi yo̱ ghe reke no ma re jo ewo na re̱ ma re gbe igari lo̱ igari ma lo̱ ozi lo̱ egu. Then iziwo iziwo iroro iroro na we te lai kpobi no whe re re lau ro the kui ame fia we re re ai ro the we uofi izi wifi ye fi amagu fiye fi eware na kpobi no are fi ye na ye uno jo na fa ye ugwo kpobi fi ye fi emeri fi ye fi eware na ne re le lie were we je fia ye no whe here no e hori ziezi je horo no eye kpo no we ve nyai no then iziwo iziwo he iziwo ibiedi whe re ro ibiedi na the whe te the ibiedi na no whe re du ri where nwa whe je nwa kpobi no whe re reha the whe be here no ekpo ame na re kpo ame na re kpo ije ye te ogbe whe ve fi iziwo fiye whe ve fio e ugwe fi ye fi unu ejo fiye who re fi okere eware ofa jo fiye iziwo e imibi ibiku i i eya imiye where fia eje horo no whe je rae no e horo no ino iye ziezi no where nya no whe ve fiaho to whe ve wai fi ho oto we re were are reho whe ta ro ozi ro lo iziwo iziwo iziwo ogwo whe ta ro ozi ro lo iziwo ibiedi we ta ro ozi ro lo iziwo ovovo but ovovo woma ke ozi te ekihi e eme egu whe ta re ye ro lau or eware ofa no whe wo no ekpa ole whe ta ro ote je ro rio iziwo ogwo re iziwo ibiedi re we ta ro iziwo ovovo na we te we te bi ro bo ro zi ro re iziwo ovovo na iziwo ovovo na whe ta kru ole ho obo ubiere we te lo ozi te ogbe where ro ibiere na ro rie whe ve da ame ore na be kieho ziezi tha ma be ma bi ta ho e erunu isoko na ma be rue inu gbe ese mi na no ave emo n emi ri a wunea eke no a ro je isoko na orono ko oyibo ovohi a evune eke no a te kpo igbe buobu are ta ro isoko na ro ta eme are rie no isoko a noze are rie no ozo anoze oraniki aje aje egwo ahwo faho egwo ahwo ofana ye ejiwo idluze oyibo na yo go oware na ma mimi mio iyibo ufo no ma re je isoko ha ke emo mi zi ezu a wune isoko na mai oto so that ode te te no a be gwolo oke oware jo no omo isoko osa luo oware oware tua no na no ta luo ene gberu are ta rue owho se la we no ore dikihe no o ta re isoko na eavao egbe kpobi evao unuo akpo na soso na ore ta dikihe ore ta je isoko na ma be rue emo mi no ori ziezi kere a wane eke no are je isoko je wune eke no are kerie ori ziezi kere isukulu kpobi te bro no emo na ze ri to eke no aro wane eke no o re wune te no a te kpo no Hai je isoka kue ha wuhre ra daoma kere a wuhre isoko na evao oware kpobi no abira so that ore ore kieho kae evao oban akpoi iyiboje o woma ha no̠ whe te be no̠ no̠ whe te bi wuhre o̠mo̠ ra dede no whe rro ewho na dede ha ogbe kpobino whe rro whe re uuei no o hai je isoko na ziezi a jei to to owuhnetoto so that eke no osui to wuhre eke no sa ro yo okpako eke no o royo yo u re yo no whe re ore no whe re ore na ziezi